Sos comunes de sa Provinzia de Terranoa Tempiu, Azzos Santu Franciscu di l'Aglientu Alà Arzachena Badesi Belchidda Bultiggjata 'Uddusò Buduni Caragnani Fìgari Madalena Lòiri Poltu San Pàulu Locusantu Luras Monte Terranoa Oschiri Padru Palau Santu Diadoru Sant'Antoni Lungoni Telti Tempiu La Trinidade e Vignola. Provincia de Thatari S'Alighera Anela Àldara Banari Benetutti Bessude Bunnannaru Bono Bonolva Boruta Bottidda Urtei Bulzi Su Burgu Carzeghe Calteddu Cheremule Zaramonte Codronzanu Cossoine Èrula Isporlatu Fiolinas Giave Illorai Itireddu Itiri Cannedu Laerru Mara Martis Monteleone Mores Muros Nughedu Nule Nulvi S'Ulumedu Ósile Ossi Otieri Padria Patada Peifugas Piaghe Porthudurre Putumajore Potuvigari Romana Cuzina Tatari Seddini Semestene Sennari Siligo Sossu Isthintini Tiesi Tissi Turalva Tula Uri Ùsini Codaruina Viddaecchja Biddanoa Monteleone Provinzia de Nugoro Aritzu Atzara Austis Bìroro Bitzi Golothene Borore Bortigale Desulu Durgali Duarche Fonne Adoni Garteddi Gavoi Irgoli Lei Locula Lodè Lodine Luvula Macumere Mamujada Meana Naragugume Nugoro Nuoro Uliana Ollollai Ortzai Onanie Oniai Onieri Orane Orgosolo Orosei Oroteddi Ortueri Orune Osidda Otzana Ozzana Ovodda Posada Sarule Silanos Sindia Thiniscole Sorgono Teti Tiana Tonara Torpè Provinzia de Aristanis Abbasanta Aidumajore Ollasta Abas Allai Arborea Ardaule Assolu Asuni Boatiri Aressa Baulau Bonarcadu Boroneddu Bosa Busache Crabas Cullieri Crucuris Frussio Fordongianus Geroni Gonnacodina Gonnonò Gonnostramatza Laconi Magumadas Marrùbiu Masuddas Milis Modolo Mogoredda Moguru Montresta Neunele Nughedu Santa Itoria Nurachi Nureci Ollasta Aristanis Prammas Pau Paulle Pompu Arriora Arruinas Sàgama Samugheo Arcidanu Santeru Santa Justa Santu Lussurzu Iscanu Sedilo Seneghe Senis Sinnariolo Siamajori Siamanna Simaba Simaghis Sini Siris Soddie Sabarussa Sorradile Sune Tadasune Terraba Tinnura Tramatza Tresnuraghes Ula Uras Useddus Sant'Antoni Bannari Biddanoa Biddobrana Zeddiani Provinzia de s'Ogiastra Àrzana Baunei Cardedu Elini Gàiru Gelisuli Irbono Jersu Lanusei Loceri Lotzorai Osini Foghesu Seui Talana Tertenia Tortolì Ulassai Orthullè Ussassai Biddamanna Provìncia de su Campidanu de Mesu Arbus Barumini Forru Futei Giauni Gesturi Gonnos Guspini Is Pratzas Lunamatrona Pabillonis Pauli Arbarei Samassi Santu 'Èngiu Seddori Sardara Segariu Serramanna Serrenti Setzu Siddi Tuili Turri Biddacidru Biddanoa de Forru Biddanoa Franca Provinzia de Casteddu Armungia Assemini Ballau Barrali Brucei Casteddu Cabuderra Castiadas Deximumannu Deximuputzu Patiolla Domus de Maria Donori Su Masu Scalepranu Iscroca Stersili Gerxei Gèsigu Goni Gomajori Guasila Isili Mandas Mara Muristeni Pauli Murera Nuragus Nuradda Nuraminis Nurri Arrolli Ortacesus Pramantellu Pula Quartu Sant'Aleni Quartucciu Sadili Samatzai Santu 'Asili 'e Monti Pauli Gerrei Santu Sparau Santuidu Sant'Andria ‘e Frius Sarrocu Ceraxius Seligas Senobrì Serdiana Serri Sestu Setimu Seulu Silicua Silius Sinnia Seurgus Donigala Soleminis Sueddi Teulada Ùssana Uda Biddaramosa Santu Perdu Biddanoa 'e Tulu Biddeputzi Biddesatu Biddesorris Biddaspitziosa Provinzia de Carbònia- Igrèsias Bugerru Câdesédda Carbònia Domusnoas Frùmini Majori Giba Gonnesa Igresias Masainas Musei Narcau Nuxis Perdaxius Piscinas Portescusi Santu Giuanni Suergiu Santadi Arresi Santu Antiogu Tratalias Sa Baronìa